Hé xhixi xá koo luxhi ká ninuté ti daní, ruku nradi anoti tuko, ña diva xatú ni ku kan nraró nó nó kiti tatá xhito no kó narviti tikuini nanó'o, nrida kiti xhitó noté kuino nruté atió kala maltratar no ti xaku kanii nrita ngua xixiní. <noise>